Ia, izy koa mikoran̈a sakafo ndrô Arizantiny ndreky mampalaza irô zen̈y fihinan̈ana hen̈a. Mihin̈a ny aomby, mihin̈a apanadasy zen̈y ten̈a mampalaza irô soson zen̈y zin̈y fa misy raha zen̈y atô ndrô an̈atiny ô. Avô mihin̈an̈a tsakotsako, ndreky hen̈a fa nivolan̈iko teo in̈y.